בינען געבן צו צו די וועלט חוץ פון מאכן האניג איז אז זיי מאכן בעסער פלאנצונגען און זיי העלפן מאכן די פלאנצונגען מער ווערטפול און אזוי העלפן זיי מיט די ק- עקאנאמיע.